Raha ôtranahy manokana raha misafidy aho a dia aleoko misafidy ny fampisehoana mazava ho azy. Azony ny hitiavako an'izany amin'ny maha tanora anao dia mba magnano ambiance any anao zany manala azy agny dia azonao tsara ny fahafinaretana anao dia ny aingam-panahy mandeha tsara. Dia izay no nosafidiako fa tsy fanatanjahan-tena.